Pus ama liwat tu- tu ekit kuatli kgotan wanikan talakgachup "este" <hesitation> na nachucuy min pin min pakgchu na suagkay na, tsiliy na stiliy i axni tlawakgonitats ama mi salsa, na wiliya no kuesa tlakg kuesa na- na kgathi xchuchut y na tsukuya kaxtakgay min chau, na ka mani ka makchapat min chau, liwana na ka- ka makchay na malakgastokg y na ka mujuy no kmin salsa, man na kamujuy min salsa laki tsatata na wan kuesa kgox na mujuy, na ka mujuy nok min plato i tsamalhi min chau, tu na way tu talakgachup "este" <hesitation> xak makchanini ekit xhuevo xa xatalup na makchay mi huevo ama kgalhwat na makchay na makgxuy na tawiliy min chau i xwi ki aguacate ka lakchuka uktawa xwi no amalhi un tu wanikan, pus lechuga wanikan "este" <hesitation> na laksitniy i uno na taway, amalhi, wanikan e tsamalhi ki liwat untu kualhi. Enchiladas preparadas wanikan "este" <hesitation> i tu minparacha xli- xli laka xa tsisa kliwa ekit huevo, kliwa ekit tu wanikan ama kgalwat, pero ja xa chuchut tsaman xa tatsil naka laksitniy amalhi xpakgcha xpin cho amalhi talakgmakgalhi wanikan kulanti u ekit tawalh ama kgalhwat, tawapa no stap xa akgchuchut amalhi laka tsisa i katsis pus kualhi no ama talakgachup uxan tsamalh tu tu no ekit kualhi kawau kgotan ki liwat i lhuwa xa liwat tu tse hlawakan ama sabado "este" <hesitation> tlakg kgalhwana ekit liwat chi tu wakan amalhi wanikan pin, pero wani amalhi tamakgchin wanpara, tsama xa tamakgchin liwan na suagkay mi- min pin xalaklhman. Cho amalhi i xlipakx tu wanikan especies tu katalakgmakankan liwat xli pax tsamalhi kau pulaktat na- na talakglhaway na tawiliy na maskgokgeya i lakilh stamalilh na mixki saboy na tawiliy, dos o cuatro horas na tawuliy, aku na makchay uxa amalh liwat tu wanikan tamakgchin liwan na liway un tu no ekit lakgtsimpa kawau tu milha semana ama liwat lhuwa xa liwat tu- tun tse noxe xe kuani xi paks tu tu chin lhawakan o chin takgalwanan pero pus mani tun kin kgalhaskimpat tu kualhi kawawi chin kgotan o chincho man u ekit kgatlhtiman.